Lafa hikarakara lasopy nentim-paharaza mahalia kokoa miaraky ny akora tsy nampoizy e da tsotra ny fanaova azy. Ny akora ilaigna da tsy ino fa legiomy e, da ny voatabia, da ranom-boankazo. Ny fanaova azy an'izay: afangaro iaby i akora maromaro aby teo ireo. Lafa vita ny fangaro i da andrahoy agnatin'ny adiny raiky. Lafa vita izay da arotsaky amin'izay ny sira, ny adiapovatra da ny sôsy. Da igny amin'izay manome tsiro azy.